Gwili bhali ge, ndu uluusu ubare, <hesitation> uyaa unbinti gdagí. Unjeti gwédi ghabi, wédi gtíiti ma, we hande undaga gwili gtíiti ma, weeti utitta gwaŧiŋa, a wédi wolla. Basgo ndu uwaas mo, ujanga gaŧa a bwil, unan gaŧi doroŋ unan jód unan túd a wéde. Unjangati, bwaŋaŧina a wédi wolla ndu uwaŋaŧiti a wédi wolla usów, unan wi bitúm a wédi untíit ma. Ndu udaga a wédi untíiti ma, unan daga a wédi unsíbil, a wédi unhabal ma, a wee wi unñañaan unan dagí.